بلې غواګانو او اووزې هم خپل مالکین پیژني او دوی سره قوي اړیکې جوړيي. غواګانې کولی شي خپل مالک ته د لمباړو په وسیله باندې ښه راغلاست ووایي په داسې حال کې چې اووزې کولی شي دوی تعقیب کي او دواړه څاروي د فزیکي تماس له لارې او د غږونو له لارې مینه ښکاره کيي.